Okei itar aku psi yi hanpan. Hanpan e kana tra makum e <hesitation> kani haku tu pan si waku tu skul si waku tina tru ka ti gugmin rebni mansa u hatati u <hesitation> ki putan toa u hatati. bakte latna nigi baktena skul lol nigi sacred heart tratsi primary hasi ats skul ats terko has bakte ton latna gli limanmanu teka wu skul pan tamlam te si wu four tela wolu hihiyese. manka rke btna noana tru six. Tru <hesitation> u nineteen seventy six, three. four. five. six. Aku na hakpan toa tani yen i limanmanu st thresa tuna skul hakpa waku tina bakte ela hamansa nigi st mary's asitavi. bakutna kote naga kati gugomia rebni mansa form one nu form two. kate kto tneru i niaku rke romana grade a <hesitation> seven, <hesitation> grade eight nu grade nine noni mansa. Ba pota tu haka waku tina bakute katsin lanigi tu apply wola kola wi mosbi ba Papa mama tar ti mini hange. i tsina kuats tuakuats kukuei ats kawu. Ror mini alao i yoku aku ko lawu tina. ba pota tumnu lawaku tina ku solon rorma tor traha tumar skul waku tina, bakte solon rormo nigi bakte lagmi arawa, bakute me kui tna nigi arawa tra assistan baku hah hahol wi stoa bte katna nigi tra til. A cashier tum tu ha- hahol tna waku tra nineteen seventy five tuka waku ba crisis te kto tanna bakte la nigi han. Noni btna kat nan nigi btna join tne naga hwc hena te kui tna guaku i niaku rke teka tna guaku tra agrikaltsa team lida. ba rebna te lamte kui nama lanin mne malam te lba mnera man kannan. haha te ha kukui mnera amatsi hatati tra mamana ken ka. noni.